Ntɨɨ kaxi neé vkadio ntɨkɨ́tɨ xe vi xuꞌun ntɨvi xuun ntɨvi dɨv <hesitation> vitsí vi tíina vi a kɨtɨ xhikae neédio ntɨkɨ́ɨxe vi kɨtɨ <hesitation> kóó nee ñꞌa nté iꞌxa ntia ñaꞌa dio ntɨ̄kɨ́tɨ xee.